والدي، ووالدتي يتحدثان العربية باللهجة الليبية وهي اللهجة الأم لهم، ولأجدادي، اللغة العربية هي اللغة الأساسية في عائلتنا، وعادةً ما نستخدمها في حياتنا اليومية، أما بالنسبة لأجدادي فقد كانوا يتحدثون العربية الفصحى، بالإضافة لبعض الكلمات.